सूप कुट्रा एक जेसा नीरो, कोई कुट्रो खोदों मांसेंग देखिन, कोई ये ने दोड़े। काहनां कुट्रा हुसारो, मुझे मांसेंग देखिन भूके, काहनां कुट्रा हुसारो, <hesitation> की तीनों ट्रेनिंग आपरो, ती गाईचे। धोगडिया ने, काई तीनों चुट्टा कुट्रा एक जेसा प्रजाती नीरो, कोई कुट्रो खोदों मांसेंग देखिन। कोई ये ने काहनां